De amreny lako andranomasiny regny bôka tsy kara tsy kara amin'ny amin'ny raha tô akagny misy <hesitation> poisson zany mihinagna poison karazany algue algue regny zany kôfa tônga amin'ny andro mafana zany mivadika poison dia are kôfa mahandro regny zany ôhatra lôhany tapahagna tsy ata akao bakeo regny tsinaintsinaingny le raha angatiny ataontsika organe regny alagna madio tsara akao juste vatany fôgna zany rabeziny.